Lu “microonde” sunnu furni chi servinu pi còciri lu manciàri nta picca tempu. Si usanu supratuttu quannu unu havi prescia. Prima, quannu iu era picciriddu, si nni videvanu picca. Ora ca inveci tutti vannu currennu lu “microonde” addivintò na cosa chi nun po’ mancàri nta na casa. Forsi nn’avissimu a firmari n’anticchia e cuminciari a fari li cosi cu chiù risettu.